المكونات الرئيسية للكمبيوتر عبارة عن كيسة، وشاشة، مقبس كهرب، فارة اللي هو الماوس ، كيبورد وسماعة، وإذا في شخص ل <hesitation> إجتماعات أو عنده ميتنج أو شي يحتاج كاميرا، يحتاج مايك.